Hawlu lesdi mai wakkati fere naage wakkati fere iyende. Hawlu mai do wailita on wakkati bawo wakkati. lebbiji sedda nage do wada Wala iyede, bawo lebbiji mai Bo, sai hawlu mai wailita latta dungu. Bannin do hokka remobe bosesel ndemri ha lesdi mabbe ngam be rema ko be nyamata na seto be torri ba. hawlu lesdi mai beldum masin Wala torra ko sedda.